כ'בין די ערשטע מאל, כ'האב די ערשטע מאל געזעהן פערז- פערזערווד ראוזעס, <hesitation> כ'בין געווען ביי איינעם'ס הויז און כ'האב געקוקט אויף די- ס'איז געווען אזויווי אזעלכע רויזן <hesitation> אויף די טיש, און איך האב געמיינט אז עס איז נישט עכטע, איך האב איר געפרעגט האט זי מיר גע- כ'האב געפרעגט דעם מענטש וועמענ'ס דאס איז האט זי מיר געזאגט אז ס'איז עכטע און ס'איז פערזערווד. ס'איז געווען זייער אינטערעסאנט צו זעהן